Yeah ley car or ley bike cycle tyre a made with like ley tyre is extra and then it have ring and some a use what ley call inner tube so for ley car you when take ley tyre if you don't wanna inner tube we can fix what ley call tubeless tyre so when you gatto first take ley tyre and put ley on the ring and then try to put ley ley ley two side of ley tyre on the ring so when a goes on ley ring if la tubeless tyre we will try to put like cloth round where the hole will be and then use ley vab to where ley vab can pass and then you will you will pump it when you pump it as that cloth start to line up and then ley tyre will make likewise with ley bike cycle ley bike cycle pah you just have to put inner tube so like first take ley tyre and attach it to ley ley ley ring and then open one side and then put ley inner tube in to it so when you put ley inner tube then you will close it and try to put air in ley inner tube la in ley tyre so when ley inner tube line up in ley tyre you will find that the tyre will get harder.